таңғы шоу жұлдыз эф эм де
ств арнасын қоссаңыздар тікелей эфирдеміз және инстаграмда жас төмен сызықша қали парақшасында
қазір менің тікелей эфирімде үш жүз елу бес адам отыр ооо
адам көбейіп кеткен ы кіре алмай қанша отыр кезекте
бағанадан бері отырғандар шықсыншы біз де кірейік те деп ше иә неге адам көбейіп кетті бұл неге
қонағымыз келді студиямызға
бүгін бізде қонақта айқын хош келдіңіз
пробкадан әрең жеттім сіздерге
жоқ мен кәдімгідей бір қырық минут бұрын шыққанмын үйден ооо әл фарабиде тұрып қалдық қой құрысын
ааа әл фараби сексенмен ұштық қой
сексен екілер қалайсыздар дейді иә сексен екілер аман есен шүкір
айқынның даусын естіп уайымдап қалдым мен

енді біз де адамдар басқа адамдар сияқты ауырамыз
бірақ ы біз тамағымыз ауырса біз үшін ол кәдімгідей трагедия
мхм ән айта алмайсың сөйлей алмайсың сахнаға шығып нете алмайсың ол кәдімгідей бір ана футболистердің несі аяғы ауырады ғой колена иә иә травма дейді ғой бізде сол сондай травма
қазір андай ыыы жаздан күзге өткен периодта салқын тиіп қалды да сөйтіп быт шыт болыватыр тамағым
салқыннан иә салқын тиіп қалды
ал ыыы алла шипасын берсін жазылып кет
ал айқында жаңалық көп
мысалға маған ұнайтын әндердің бірі бұрын шыққан
ол ы мақпал исабекованың бейнебаянымен бірге иә иә иә қал қалай у тебя с кем живешь деген ән иә сол ән шықты бірақ жұлдыз эф эм де тыңдай алмайсыздар
себебі ол орыс тілінде қандай әдемі
жаңа нұсқасы болғанда онда өңдеу аранжировкасы басқа ма әлде иә енді ол себебі ол әнді себебі көп сұрайды да
ооо өлең кейін кейін қазір енді орысша әндер де таңдалыватыр ғой мхм қазақстандық қанша дегенмен
соны нағып шығармасқа деп ойладым да сөйтіп жаңа стилде ыыы танцевальный қылып жасадым әдемі кетті екі үш жерде айттым уже
кеше айттыңыз ғой деймін иә концертте кеше республика сарайында бір үлкен концертте айттым оның алдында бір концертте айттым

ертең алла қаласа ыыы айтпай ақ қояйын иә қай жерде айтатынымды десең

олар айта алмайтын шығар бізді біз айта аламыз
иә ертең ана гәккудің концерті гәккудің концерті бұйырса айтамыз мхм
ы жүрегім ақ ақ жүрегім юрегім нақ нақ деп өзбекше шықты содан кейін шықты ма ән тағы

ііі болды содан кейін
қазір ыыы шыны керек ән бір жақсы
әдемі сондай ән шығарайын деватырмын да сұлуым деген
сұлуым сұлуым билейікші осы кеште деген
бірақ ыыы әзірге уақыт болмай тұр кішкене киномен айналысыватырмын

ііі енді әуез марат деген жігіттермен сценариді жаздық сөйтіп сөйтіп қарап қарап кішкене жетіспей қалғаннан кейін сәбитті шақырдық мхм
ыыы сәбит енді бұл ең мықты сценаристердің бірі ғой осы қазақстанның
сөйтіп қазір киноның несін аударып жазыватырмыз күніге
айқын сен өзің кино түсірейін деватсың
иә кино мен продюссер иә өз енді продюссермін і
алла қаласа киноның аты өздеріңіз қай уақытта шығатынын енді догадаться етесіз киноның аты восьмое марта или операция гулдер деп аталады
восьмое марта яғни отызыншы желтоқсан шығады иә иә бұйыртса
алла қаласа сегізінші мартқа байланысты қыздардың барлық мейрамдарына байланысты гүл туралы гүлдер туралы бір әдемі комедия шығады
қызықты кино болады деп деген ойдамын
сондықтан алла қаласа барлық қазақстан және қырғызстан кинотеатрларында көріңіздер
жалпы идея өзіңіздікі ғой иә сол
идея өзімдікі
ақша да сенікі
ақша да ақша біздікі ақша біздікі біздікі дейді
үш жігітпіз үшеуміз қосылып
аттарын айта кетсең болады негізі
ыыы мәди ғазиз бәрібір білмейсіздер ғой танымайсыздар
негізі сценарий жазған деген қызық екен
мына жер былай болса қалай былай болса күніге спор осы бес ай болды ғой сценарий жасап жатқанымызға мәссаған
қазір енді соңғы бір екі жеті қалды осы екі жетіде бұйырса бітіреміз
содан кейін алла қаласа сьемка кастингін жасаймыз сьемканы бастаймыз
ыыы әдемі бір кино шығады деген ойдамын
мынадай хат келіпті айқын я тебя обожаю жазылып кет
а жоқ айқын я тебя обожаю жазылып кет иә осылай дұрыс оқымай қалыппын ғой
айқын бүгін таңғы шоуда достар жалғастырамыз
таңғы шоу
күндерім өтіп барады алысқа
қолыңды бер арайлым қалыспа
жетейік армандарға жалғанда
күні мен түні жиі ауысқан
жүрегім ақ ақ ақ
есігін қақ қақ қақ
кір ішіне жап жап жап лав ю джаним лав ю джаним
жүрегім ақ ақ ақ
есігін қақ қақ қақ
кір ішіне жап жап жап лав ю джаним
ашық есікті қақпашы
жүрек қағысын тыңдашы
барыңды беріп өзіңе керегіңді алшы
көзіңдегі тамшың алдамшы
сезімің рас бірақ
сенің жүрегің менікінен ақ
күн түн демей
уақыт үнемдемей
үнемі үндемей
алыстасың саған қарай жол іздеймін
миымның дәмінен ауыз ти
қанымды қайнат есікті кілттейік
сезім ғой жолдарды да байлаған
сол кезден гүлге толы айналам
айдай аппақ жүзіңе қарасам
әдемі жаздың таңын ойға алам
жүрегім ақ ақ ақ
есігін қақ қақ қақ
кір ішіне жап жап жап лав ю джаним
лав ю жаным жаным ай жүрегім ақ ақ ақ
есігін қақ қақ қақ
кір ішіне жап жап жап лав ю джаним
алып кетіп барады бізді белгісіз бағытта
ыстық сезім ауада қалықтап
мысалы ой есіктің сыртында қалып қап
бәрін ұмыт та қолымнан ұстап құлыптап жап
дәл келді тиші тиші
дәл қазір келіп сүйші сүйші
біразға дайынмын сен үшін сенші
жараңа болайын емші
бөлмеде өте қараңғы өртенші
жүрегім ақ ақ ақ
есігін қақ қақ қақ
кір ішіне жап жап жап лав ю джаним
жүрегім ақ ақ ақ
есігін қақ қақ қақ
кір ішіне жап жап жап лав ю джаним
жүрегім ақ ақ
есігін қақ қақ
кір ішіне жап жап
жарнама
қызым бүгінгі сабақтарға дайынсың ба
иә мам
онда неге рюкзагің сондай жеңіл ой мам енді барлық оқулықтарды алып жүрудің қажеті жоқ
оларды жүктеп алып планшетке дайындалуға болады
жеңіл оқып көңіл көтеріңіз
галакси мани акциясына қатысыңыз
галакси таб планшетін сатып алып чекті самсунг нүкте кейзет сайтында тіркеп галакси фит немесе галакси фит е жүз елу фитнес білезіктерін бірін ұтып алыңыз
толығырақ сайттағы акциялар бөлімінде
крепостная қыркүйекте жетінші арнада
хуавей смартфондарымен жаңа автокөліктегі супер жаз науқанына қатысыңыз
он бесінші маусымнан он төртінші қыркүйекке дейін хуавей смартфондарын немесе планшеттерін сатып алып үш жаңа автокөлігінің отыз хуавей пи отыз смартфондарынан және де супер жазға арналған үш жүз жинақтың ұтыс ойынына қатысыңыз
толық ақпарат хуавей мобайл кейзеттің әлеуметтік желілерінде
консьемер нүкте хуавей нүкте ком слэш кейзет немесе алпыс бес отыз телефоны бойынша
активтің супер комфорт м тарифтік жоспары
шынымен де керемет жайлылық
он екі гегабайт интернет трафик
актив кейселге лимитсіз қоңыраулар
қазақстанның басқа ұялы операторларына жүз жиырма минут
тарифтік жоспар ішінде өзіңе ыңғайлы етіп минуттарды смспен мегабайттарды айырбастай аласың
оған қоса ютуб инстаграмм және басқа да әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде лимитсіз пайдалану мүмкіндігі
толығырақ актив нүкте кейзет сайтында
актив хабарласа өмір сүр
ай сайын три желаниядан миллион теңге және күн сайын көптеген басқа да жүлделер ұтып ал
бірінші маусымнан бастап промо қаптамадағы три желания майонезін сатып ал
мөлшерлеуіштегі қақпақтың астыннан кодты тап та жүлде ұтысына қатыс
три желания беретін миллионға асық
сулпак ұсынады
ерекше самсунг а қырық смартфоны
жиектемесі жоққа дерлік дисплей
керемет камералар және тағы да басқалар супер бағамен
жүз тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңгеден бастап әрі әр смартфонға сыйлыққа пауэрбанк
сулпак артық шығынсыз
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
эфирде таңғы шоу
сондай шынайы жігіт деген хат келіпті
кім туралы айқын туралы айқын бүгін бізде қонақта
тағы да қош келдің айқын
жетісайдан сәлем оралдан сәлем қордайдан сәлем дейді ақтаудан сәлем дейді

негізі алматы қаласының ы астана алматы қаласының тұрғындары кішкене тойды уақытында бастайтын адамдар ғой мхм

сөйтіп біздің ы алматының бір ағалары тәтелері менің досымның әке шешесі атыраудан келін алған ғой

аха сөйтіп жетіде жиналыватыр ағамыз ей кеттік кеттік кеттік уже жетіден бес минут кетті ұят болады жында ма кеттік кеттік кеттік деп
жиналып жеті жиырмада барған ғой тойханаға
батыстың адамдары түсінеді қазір олар жеті жиырмада барса ана жерде официанттар дастарханды жайыватыр дейді енді енді ешкім жоқ дейді
не істейміз енді күтейік осы жерде деп күтіп күтіп күтіп күтіп тоғыз жарымда басталған ғой екі сағат күткен ғой уже ана бас құда ұйықтаватыр дейді ғой диван үстінде
сөйтіп тоғыз жарымда қонақтар келіп тоғыз жарымда тоғыз қырықта енді басталды ғой сөйтіп екі сағат ерте барып алған ғой

қандай қызықтар болды
сен і айтпақшы мен сұрайын дегенмін сенен айқын
сені тойға шақырған кезде жанды дауыста шырқауың бір сома жоқ ондай жоқ ондай жоқ жанды дауыста жанда дауыста бәрібір жанды дауыста айтамыз тойда
бір өкініштісі көптеген біздің тойханаларымыз ыыы сырты бүтін іші түтін болады иә
себебі анау сыртына деген ойбай ана іші сыртына деген ақшаны аямайды ғой
баяғыда былай болған екен айқын алматыда мейрамхана салу үшін ыыы ресейден шетелден бірінші кезекте акустикасын реттейтін адамдарды шақырған екен
иә иә баяғыда баяғыда қазір майрамхана салынады да ішіне әйтеуір қоя салады
аппаратураға келгенде бір китайский бір пищалка қойып кояды
ол халық түсінбейді негізі тойдың ең басты мақсаты ең несі дыбыс дұрыс болу керек
себебі әншінің дауысы таза шығып тұрса құлағы ауырмайды асабаның тамаданың тамаданың дауысы әдемі естіліп тұрса бәрі қарап тұрады көңіл бөліп свет дұрыс тұрса
содан кейін жаңағы көптеген тойдың ошибкасы бәріне айтайын ана келін мен ыыы жаңағы ой жених пен невестаның атын жазып қояды ғой мхм
жазып қояды да андай баннер қойып кояды иә
соған светтің бәрін әдемі қылып қояды да әдемі болады да светтің бәрі соған болады да ал алдына келіп тұратын адамдардың беттері көрінбейді

ол үшін светті бір светті өстіп адамдарға өстіп мына істеп қою керек
оны әлі милары жеткен жоқ әлі
енді акустикаға китайский жаңағы неше түрлі бір пультка ақша аяйды ол
сол аппаратқа көп болса ондай ол ақша көп кетпейді бір люстраның бағасы ақ кетеді
бірақ ең бастысы сыртын әдемі қылып қояды да сол звугына мән бермейді
даже вот ең соңғы салыныватқан тойханалар көптеген ыыы нелерден мысалы
атырау болсын ақтау болсын үлкен тойханаға кәдімгі миллион доллар кеткен тойхананың ішіне кірсең түпке андай китайский бір аппарат койып қойған
соны айтып көрдің ба қожайындарға басқаға айттым ғой не дейді сонда неге өйтеміз дейді
мен бір атырауда айтайыншы аты сұлтан пеллос деген ыыы ресторан ашылды
сол соның хозяинына барып ыыы жалобы жазғанбыз осы жерін түзеңіз мына жерін түзеңіз түзеңіз деп сөйтсем мені черный списокка қойып қойыпты ше бастары істемейді вообще
ол деген ол қазақтың менталитет қазақтың несі жоқ қазақ та емес сол хозяинның несі өзінің ыыы көреалмаушылығы ма
мен оған наоборот ол жақсы жұмыс істесін осы жерде жақсылап болсын қонақ үйде осындай осындай ситуациялар болды
ол қонақ үйде еще ұрланған екен ойбай ана назима бар ғой иә назиманың сумкасын кәдімгідей ішіне кіріп ана сотрудниктер ұрлап кеткен екен а уборщицалар
сөйтіп соны жазғанмын мен масқара
қараңыздар сотрудниктарыңыз кіріп жүр бүйтіп жүр сүйтіп жүр десем мені черный списокка кіргізіп қойыпты вообще
сол жерде мен той жасайтын болсам сені шақырамын ақшаны мен төлеймін сонда сен кіргізбейді ме ол жерге
тойға кіргізеді гостиницаға кіргізбейді
а гостиницаға кіргізбейді тойға енді анау той иелері болған соң
ол ы енді ы менеджмент қой сондай казахский менеджмент қой
егер ыыы менің ойымша ол жерде жай бір бастық өзінің қызын отырғызып қойған сол қызы сөйтіп управлять етіп жүр
мен главныймын ешкім бүйтпеңдер сөйтпеңдер сондай болған ғой
ал ол жаңағы ол ы ресторанның хозяины білмейді де ол жағдайды мхм
о нұрлан әлімжанов черный списокта содан кейін тағы бір үш төрт әнші черный списокта

айқын бүгін таңғы шоуда қонақта достар тағы бір ән тыңдап алайық жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
көргім келеді сені
көздеріңнің жалыны арбап мені
сені іздеймін
нәзік сезім арнап
махаббаттың балынан бір татсам деп едім кездестірмедім кездестірмедім
жарық берші жаныма келші жаным
жанып тұршы күнімдей болып әр дайым
жастығымның лала гүлін арнайын
жанымда жүр жазғы түнгі айдайын
асылым ғашығым
айтшы маған ашығын
қайдан іздеймін сені
асылым ғашығым
айтшы маған ашығын
қайдан іздеймін сені
сыйлауға сен үшін
сезімнің лапылдаған жалыны үшін
шын жүректен
жолығарын күтем
іздей беремін мәңгі
саған сенем арман ақ құсым
жарық берші жаныма келші жаным
жанып тұршы күнімдей болып әр дайым
жастығымның лала гүлін арнайын
жанымда жүр жазғы түнгі айдайын
асылым ғашығым

қайдан іздеймін сені
асылым ғашығым
айтшы маған ашығын
қайдан іздеймін сені
ғашық оты жанған сәттен ақ бізге мәлім
бұл бір сезімімді билеген жұмбақ әлем
құшағыма басайын құшарға тәнім дайын
асылым қиратпа ғұмыр мәнін
түн қарасы әлі кейіпіңді әдемі етеді
жан сұлуы жаныңа ең керегі
тауды әрі асамын бағытымнан жаңылмасам
дара жұп қосылар егер соны қаласаң
жаныма келші жаным жаныма келші жаным
жанып тұршы күнімдей боп әрдайым
алтыным асылым
жастығымның лала гүлін арнайын
жанымда жүр жазғы түнгі айдайын
ғашығым айтшы маған ашығын
қайдан іздеймін сені
асылым ғашығым
айтшы маған ашығын
қайдан іздеймін сені
ғарыштағы ерітеді жеті қап үстіндегі
мамық жібекті төсеп түймені үстіртіндеп
буын тартып қақты еріні бір тәтті
ләззәтті сезінгендей нәзікгім жұбатты
билейді көз қарап
өршиді жүрек тағы
бір болып құйылғандай
жалғасын сұратады
сырласып шаш мойын
сүйгенім тұла бойын
жаулайды шабыт сезім
білгенге ұлы ойын
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
айқын бүгін жұлдыз эф эм де таңғы шоуда қонақта жалғастырамыз достар
тақырып сонымен жаңа той туралы иә
тойдағы қызықтар
ой айтсам сенбейсің деп әңгімені бастаңыздаршы деп жатырмыз
айқын мына жерде біраз есімі айқын болғандықтан шындықты жайып салды
не істеймін енді жүрегім анау анау бүйтеді ғой айқын ыыы ауруын жасырған өледі дейді иә иә иә
ы бар нәрсені айтып отыр енді
тағы бір айтайын ба айтшы тағы жоқ ондай ондай емес

қыста туман боватады ғой постоянно мхм алматыда сөйтіп шымкентке ұзатуға ұшып баратырмыз ыыы ұшайын деватыр ыыы
таң ата жеті де ме аэропортта отырмыз
задержка задержка задержка дейді де
ммм блин блин не істейміз не істейміз сөйтіп уже түс болды уже кеш болды
сөйтіп бір скаттың самолеты ұшайын деватыр екен мхм
соған барып билет алдық та ол да задержка болды
сөйтіп сөйтіп әрең ұштық
ұшып қондық ыыы машинаға отырдық
барып тойханаға зытып кіріп бара жатсақ келінді уже қолынан ұстап алып шығып келе жатыр
сөйтіп той бітіп қалды үлгермей қалдық ой
біз он бір жиырма ма он бір жарым болды
неғып ерте біткен соншама жоқ ұзатуды он екіге дейін істейді ғой шымкентте
сөйтіп не істейміз деп отқанда тамада ей мына жерде тағы бір той бар кіріп шығасыңдар ма деді ол кәдімгі той деді
сөйтіп басқа тойға барып кіріп шығып сөйтіп болған сондай оқиға болған
ал жаңағы тойдың иелері ренжіген жоқ па сонда
ай бірақ калай жоқ енді задаток ол менің кінәм емес
извините мен сізге айтып берейін бе десем әне жерде өздері отырып шәй ішіп отыр екен жоқ керек емес рахмет деді де
айқын тамаша жігіт қарапайым ашық жарқын дейді
одан кейін кастинг туралы сұрап жатыр ыыы әділ өтеді деген ы ойдамыз деген сияқты
әрине жоқ кастингті бірақ ыыы режиссер өткізеді ііі
мен і бұйырса кастинг туралы өзімнің парақшамда жазамын а и к игрек н маған жазылыңыздар лайк қойып тұрыңыздар
негізі сол жерде жазамын кастинг болады уақытын бәрін белгілеймін мхм сол жерге келіп қатысуға болады
өзіңіз бірақ сол кинода рөл сомдауыңыз мүмкін бе
мен немесе жұлдыз ойнамайын деп шешкенмін басында қойшы мен ойнамай ақ қояйыншы жұлдызды ойната салайын деп мен продюссер бола салайыншы ыыы
сөйтіп жаңағы прокатчиктерге бардым осы киноны көрсететін кинопарк ыыы соларға бардым олар айтады сен кино түсірсең міндетті түрде өзің түсу керексің алғашқы кино болғандықтан
себебі сен әндерді тыңдайтын адам солар келеді
ол личный реклама дейді сондықтан өзің ғана түсу керексің мхм
сонда басты рөлде айқын мен жұлдыз ба
иә енді махаббат ыыы линиясын біз ұстаймыз а комедия жанр қасымызда қоянбаевтың қасында жүреді ғой бір екі күлдіретін адамдар сондай күлдіретін адамдар жүреді қасымда
кімдер бар ыыы құпия болмаса ол кинода әзірге әзірге шешілген жоқ ойлап отырмыз ааа ойластырып сценариге байланысты мхм примерно
әндері күшті дейді айқын қандай тамаша әнші дейді
ыыы атырауда өткен мұнайдың жүз жиырма жылдығына арналған концерт от болды
халықпен қосылып ән айтып жарайсыз ризамын сізге дейді рахмет рахмет
фонограммамен ән айта алмайтын әнші келіпті ғой бүгін дейді
ы үнемі жанды дауыста ән шырқайды сонысы үшін айқынды сыйлаймыз дейді
айқын сізді әрқашан шындық айтып жүресіз сол үшін де сыйлаймыз
ана самолет компанияларын орнына қойып жүресің үнемі дейді

олар сені қара тізімге салып тастаса не істейсің сонда
ой олар қара тізімге қойса ойбай бүкіл қазақстанға шу шығарамын гой
бір рет бір рет ыыы барселонада жүргенде жаңағы паспортымды жоғалтып алып аха ұрлатып алып ол жақта
шет елде жүрсеңіздер құрметті қазақстандықтар міндетті түрде паспорт ақша документ бәрін сейфке салып қойыңыздар нөмірде
далаға шықпаңыздар ол жақта ұрлықшылар деген страшно
бізде еркін жүре аламыз ғой мхм хоть анда автобус троллейбуста кіріп ол жақта жай көшеде цум ның ішінде кетіп баратып бізде қалтаңнан деп алып кетеді сумкаңды ұрылар профессионалды ұрылар
сөйтіп сөйтіп ұрлатып алғанмын
посольствоға звандаймын ғой испанияның алло здравствуйте десем игорь здравствуйте игорь слушает дейді ғой
мен а мен ана жерде таксофонда ма бір жерде звондап тұрмын қалтамда бір тиын жоқ аха
қасымда жұлдыз бала кішкентай
питаниесі де ана жақта қалып қарны ашып жылаватыр үйге жете алмайатырмын гостиницаға бәрін ұрлатып алып
машина алғанмын прокатқа ол кілт жатыр ыыы неде ұрлап ұрлап алыпты рюкзактың бәрін
сөйтіп мадридка звондаймын барселонадамыз ғой аха
мені танисың ба мен айқын төлепберген деген әншімін қазақстан
а кешіріңіз танымаймыз
короче тыңда мені мен де инстаграмда екі де бір бәле подписшіктерім бар қазақстанда бәрі таниды мені
бүкіл ыыы жаңалықтар нелер тенгри ньюс нұр кейзет мен паспортымды жоғалтып алдым
мхм қазір егер сен маған көмектеспесең маған востановить етіп бермесең ертең самолетім бар ертең бүкіл ііі қазақстан шулайды
сендер жұмыс істемейсіңдер де
менің албан братаным келіпті ғой пахыр братанға сәлем дейді ерасыл хасен деген жігіт
айқын бүгін таңғы шоуда қонақта тағы бір үзіліс жасап алайық кейін жалғастырамыз
таңғы шоу
жарнама
бұл туралы бүкіл әлемге жар салғым келеді
жаңа мега плюс бейілділік бағдарламасы
нағыз керемет бағдарлама
сбербанк ұсынған виза картасымен төлем жасаған сайын маған ұпайлар есептеледі
ал бұл ұпайларды мен мегада шопинг кезінде жұмсай аламын
мега плюс артықшылықтарға ие бол
толығырақ мега нүкте кейзет сайтында
дом комфорт
техника электроника жихаз ресми кіріссіз кредиттік тарихқа қарамай
жасырынды комиссия және төлем болмайды
екі жүз қырық тегін нөміріне хабарласып өз сыйлығыңды алыңыз
дом комфорт бізбен бәрі мүмкін
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз эф эм
өмірім сезім нұрға боялды
өзіңді ойлап таңда ояндым
сен деп ояндым
мен аяулым
баласам сені мінсіз лағылға
ойлама сүйме дейсің шағына
жанды жаралап
оу тағы да
арманда мені қалдырма
өзіңді ойламауға бола ма
мүмкін емес кешір мені
өзгермес сезіміңді бағала
жүрегіңмен түсін деймін
мейлі сен маған күліп қарама
үмітімді өшірмеймін
ойымның жетегінде ерген ем
шығарып махаббатты төрге мен
жүрек сенделді оу сен деумен оу сен деумен
бақыт деп сезімімді таныдым
сыйлайын деген соның жарығын
байлаулы саған бұл тағдырым
бүгін де сені сағындым сағындым
өзіңді ойламауға бола ма
мүмкін емес кешір мені
өзгермес сезіміңді бағала
жүрегіңмен түсін деймін
мейлі сен маған күліп қарама
үмітімді өшірмеймін
өзіңді ойламауға бола ма
мүмкін емес
кешір мені
өзгермес сезіміңді бағала
жүрегіңмен түсін деймін
мейлі сен маған күліп қарама қарама
үмітімді өшірмеймін
өмірім сезім нұрға боялды
өзіңді ойлап таңда ояндым
сен деп ояндым
мен аяулым
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
дегім келіп тұр айқынға не үшін тікелей эфиріне мың адам кіреді екен әдетте бүгін жеті жүз бірдеңке адам ғана келіпті
айқын уже айқын уже не то айқын уже не то
қазір әншілер кеватыр ғой хит әншілер
оларға айтамын да сіздер роза рымбаева сияқты көріңдер отыз жыл сахнада мхм ыыы звезда болып содан кейін көреміз деп
өзің он алты жыл жүресің
жаңағы мадрид туралы әңгімені бітірмей реклама қосып жіберіпті оказывается
в общем мадридке звондаймын анау телефон көтереді алло ыыы игорь деген көтереді ыыы қалың қалай мен айқын төлепберген қазақстандық әнші паспортарымды жоғалтып алдым мені танисың ба деп едім
жоқ танымаймын в общем тыңда мені менде инстаграмда екі миллион подписчиктерім бар
қазақстанда бәрі мені біледі мхм
егер сен қазір маған көмектеспесең паспортты доставать етіп ертең мен үйге қайтпасам
ыыы бүкіл қазақстан біледі ертең тенгри ньюс нұр кейзет жаңалықтардың бәрінен жазады что сендер жұмыс істемейсіңдер көмектеспейсіңдер мхм ұқтың ба

документтерімізді жасап қайттық
бірақ енді ыыы мақтағым келіп отыр консульствоны только бір жылдың ішінде жетпіс пе сексен қазақстандық паспорт жоғалтады екен
ммм и барселонаның өзінде ғана только барселонада
это ыыы өте көп сондықтан құрметті қазақстандықтар шет елде жүргенде міндет паспортты ол шет ел қазақстан емес паспортты өзіңмен бірге алып жүру міндет емес мхм қалдыру керек дейді
фотосы болса болды телефон ақшаның да керек емес карточкамен жүру керек
сондықтан абай болыңыздар
жаңа ыыы айтып отырмыз ғой сені эйр астана ыыы флай арыстан деп біраз шу шығардың иә айқын

өзің достарың бар көп түкірсе көл болады дейді мхм өйтіп бүйтіп бір самолет алып ал

шық сөйлесеміз де тоқтап па
енді өз самолеті бар адамдар көп қой қазір
иә черный списокқа кіргізу үшін көп нәрсе істе ол черный списокқа кіру үшін сен ішіне кіріп жаман сөздер айту керексің төбелесу керексің бірдеңке болу керексің ондай ондайға жетпейміз ғой жай бір
жетісіне бері екі үш рет ұшамын ары бері мхм
еще жаңағы андай қымбат билеттермен ұшамыз біз
қасымда біз кәдімгі ана бізді андай соңғы даймонд деген карточка сондаймен жүреміз

былай дейді айқын ассалаумағалейкум баяғыда супер старда бірінші турдан екеуміз бірге өтіп едік қой есіңде ме дейді досым дейді есімім

ыыы жұмыс орны кеңсе екінші үйің дейді иә сол қай үйде деп сөйтіп сұраватқаным ғой
күлдің ғой
жәке айқынның жанында жақынырақ отырыңызшы сізде үйленіп кететін шығарсыз дейді хм
достарым бар ғой үйленбеген ей сен хотя бы
айқын милый спой пожалуйста песню дейді
ваш милый сегодня не сможет да сможет но мы ему не разрешаем
ваш милый где то неделю еще голоса нету у него дауысы тамағы ауырып жүр милыйыңыздың
бірақ сіздің милыйыңыз сұрақтарыңызға жауап береді
айқын бүгін таңғы шоуда қазір айқынның тағы бір әнін тыңдаймыз жаңалық жаңалықтан кейін ораламыз
таңғы шоу
көктемнің самалындай
жүректі тербедің
мен мөлдір жанарыңнан
бақытты көргенмін
арманға сеніп келдім
махаббат бағын